Ireto avy ny fomba manova ny sakafo sy zava-pisotro ny fanotrehana: voalohany, ny voaloboka ohatra dia raha vao ahotrika dia mivadika divay; faharoa manarakarak'izay ny fary ohatra, izy ireny raha vao ahotrika de lasa mivadika alikaola.